ऑक्सीजन टैंक का मुख्य उद्देश्य उन स्थितियो में अतिरिक्त ऑक्सीजन की आपूर्ति होते हैं। जब शरीर को सामान्य हवा से कम ऑक्सीजन मिल रही हो। यह टैंक विशेष रूप से चिकित्सा जरूरतल और हवाई क्षेत्रों में उपयोग किये जाते हैं। जब विशेष व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई होती है या सांस समस्या होत है जैसे अस्थमा, हृदय रोग, कोविड उन्नीस तो ऑक्सीजन टैंक से अतिरिक्त ऑक्सीजन प्रदान किये जात है। जिस से मरीज की स्थिति में सुधार होत है और सांस लेने में आसान होते है। जब व्यक्ति ऊँचाई पर यात्रा करत हैं जैसे पर्वतारोहण या हवाई यात्रा तो वहां ऑक्सीजन का स्तर कम होत है। ऐसे में ऑक्सीजन टैंक का उपयोग व्यक्ति को प्राप्त ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए कियो जातो हैं ताकि वो ऊँचाई में सांस ले सके। पानी के नीचे गोटाखोरी करते समय गोटाखोरों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन टैंक की आवश्यकता होत है क्योंकि पानी के नीचे हवा नहीं हैं। यह टैंक गोटाखोरों के लंबे समय तक पानी के नीचे रहने में मदद करत हैं।